האדת אללי בכה פי באלי ו بدل חיאתי הו מלי תלאקית מע אוסטאד פי אלמדרסה אללי פהמני ו תייק פי'ה, קונט טף סאקט ו מקנהדרש ו מקאנשרקש האד אוסטאד שג'עני ו בדה קיקולי אנט קאדר תווסל לבעיד האד אלכلمات חלט ליא אלבב ו עטתני אלתיקה פי ראסי ו מן דאק אלנהאר בדית קנקרא מזיין ו דאבא חדם ו קנעון אלנאס קלמה זוינה תכדר תבדל חיאת אינסן.